Ñ'antony ñ'ilà ñy sitetôsikôpy: <shushes> -Hijanjiña ñy fitepony ñy fo nteña, manahakan'izaoo, ñy fitaova añainteñ'añy, manahaky raboo, atio, hijanjiña koa ñy fahasalamanteña, manahakan'izao teña lafa mafana holitsy mandeha andapotaly añy reñe, janjiñiny dokotera iaby ñy raha aminteñeñ.